Banii chilaraman nolobtieꞌs chini xkixtere maloshi remanka malocherama tiel remarigaoch rama, atichezerama chiyenaramamanroo chiyazoldila maloto archirchi sto sam' kwa machirzilo koonra makwesara parchilaramar gudikosee kchini soto maloto yag grene chiziis sto max chastoro yag, chini zlorx wlramarrur ramarur lrama chi chigakwa sto samala la lanicalinone chirgui xig chigrigak nilaa chinirakweram shanash shiniramashin regonrrama wrash nakirana malosarama, chirino ldrama parnasilo lramasisə lamantserakwe ramarekw, kixtera malosarama shindera marroaka ocherama chisolo sura machibakzə kesera okra makuntram. a nutirzien nara machie sabsiruldə machi yarakwerə shinikayomrama ka yishteramalosama.